Cardo rroba t jen, veC t jen t lame e t ekurosme, e burrat veshen kto pwr burrat, o nji veshje s kam problem, veC t jen t lame e t ekurosme. S kam nanj problem tjetwr.

Po mor si s mw pwlqen me hec? Mu m pwlqen shum me hec me shokt e mi, edhe pwr fizikwn, edhe wsht shum e mir pwr tont pwr tont n bot, me hec, ban mir pwr fizikwn, s kam tjetwr me thwn, mw pwlqen shum me hec.

un flij shum mir natwn, edhe jam tu fli shum ora, tet, pse, pse kam shkooll, edhe m pwlqen me shku herwt pwr gjum, .... pse shkolla wsht shum e bukur

mathimatika them, pse n tan botwn ke pwr me dit mathimatikwn, po merrjwn shqip se si mathimatika s ka n bot, pse mathimatika i pwlqen ma shum se t tona

pwr zotin wsht ylli me cepa, edhe yjet e nats, nuk wsht se di nanj gja tjetwr, po ka edhe njerz si e kan emrin ill edhe s di nanj gja tjetwr, mana shshto

Po mana un di mir not edhe m pwlqen shum pse jam tu shku me shokt e mi, plazh shkoj vjet edhe mw pwlqen shum shum ... du me shku twn twn bot edhe me shku n plazh ... m pwlqen... s di Ca me than tjetwr.

Mana un kam.. un di shum mir letra, jam tu luj me babwn, me mamwn kanjher, edhe me shokt, m pwlqen shum shum edhe jam tufitu twn herwn, s ka kush si m fiton mu, mana sak .

Pwr zotin, s e kam nii kurr pwr muhabet, s ia kam nii gjyshit kurr, s e kam pa kurr, s di C wsht kjo, mana s kam Ca me t thwn tjetwr, shishto a puna.

Mana, me punu, me hec me vrap pwr gjimnastik, pwr me ba ma mir fizikwn teme, sh ... www ... sh kam xhw tjetwr... m pwlqen shum xhana mo, kta.

pwr zotin qesh tu ik a me than t isha bo..., kam me pregatit Candwn, kam me shku neswr pwr shkoll, kam me shku n futboll, kam me bo ditirat, edhe shishto, kam edhe futboll tesh, edhe neswr shishto a puna

Pwr zotin, nuk asht qw jam tu luj shum kompjuter, jam tu luj pak, pse nuk m le baba, asht tu m than me ba detyrat, me pwrgatit Cantwn, pse kam me pas shkoll neswr, nonji xho dhe sene tjerat.

po mir, po pse, po q ishte let pwrdor, s' munem pse noshta ti vjelljen edhe gjana tjera kot por tash mw mir, pse s' mun kush me ta vjell mir, edhe me t'i marr twmblat

Po mana pasha zhotin mw pwlqen radio, jam tu luj shum gjana e noshta luj me nanj gja tjetwr, si muzio, o mana m pwlqen shum radio mu, m pwlqen ma shum si t tant.